Wonin dandee ach kas ishuf yani inin rifes gudda qaba yani ak manyua gudio hama ka nafisa dorg. duub won sunenii yani wom akasitif yani qabanum qabanatif it Kannan Waq gudio. duub bines akasi sun kulli dandee yani qaban bere qabana mda dertu hiishaa dubatan sunif akasii yenne duub bines kun dandee bere qabana hiisha mda dertu.